A sop lo kalapang tatani lo gun ina use a sop lo gun ina susu watokon manuatpus nok use lo gun nuat susu sopi tuam sopi patum okai tuman akamus nok use a sop pina nok sopi tuam papana a gun nok susu nok kalum managn gali tokamus vian a sop riga woge ina sok lo anik gari la tuara togatalu gun nok susu pana sop gi woge a gi tokon mana sop pusgatokon musmusung gun nok susu pana sop ga musmus ga nok rinse tuam e ganok swe tuam pana e nok lam maga ia tuam a nuk masamin nuk musanin managa tuam ga mosmosong malmalai no use sop alu gare usle lo gun ina was wase mana kolos mana kolos i sang aro ga kalume pakaik mal la gun ga nok kalak a lamanok deti nok mus sing emanang gewek ga mosmosong ro. Kolo nuk mas use a sop ina wase <hesitation> kare ina wasim alu ting ngan alu vinimga we na tokon a sop ina molak aman otinga ngan nok ka use o kain kain sop lo kam kalapang ina nuk klin aroi am mana otinga ngan manang la loi no kalapan sotomanot nu kalapang use ina no kam toli ina gnan nuk mas lani is ipana e sop ina- ina nok kalume gana gali takamus lo tuana manot ti langan gi ian no pakau sop lo na kara tangintol ga lovu kolo sop ga angasik ra in kalume makari tangintol gimas nasnasam ro lo man a gun.